Një qenë i vogël o i madhë ka sempri mbzonjë të tundet e sa të eserçitaret një skaj, u te kryet timë thom se një qen kish bujë edhe një pasiat ndite, ish ankora më mirë na i rrinishirjën të bujën më shumë se njëm ma është importanti sa të mos rrinë fermu sempri e sa të hanë gjushtu.